<noise> yalla to mi yi ama ginnol am wodi nawala fu mi miɗo jaɓa e ginnol e wodi. To ginnol wala no fu ɗume waddi hala muɗum. E ɗun ɗo hollini e wodi to huna wala fu, ɗume waddi hala muɗum. <noise> Ɗiɗabon du, e wodi latiɓe jaɓai gonɗi nayi na ginnaru e wodi be himɓe no laati ɓe gollobe annal mbietegal fu noko wa'i ai, a nanai a matanai fuwala. <noise> E minni e mi tawan e nder gonɗi no ginnol e wodi.